Hiɗo kpe mwakɨn fwat tuf tǝkǝltaka tukǝlukpe fwafwat dǝmɓidǝ bǝw bǝwti hiɗo bǝwti kpe bǝeti mwakɨn bǝwti fwat bǝwti tuf bǝwti tukǝltaka bǝwti tukǝlukpe bǝwti fwafwat bǝwti dombidǝ bǝwtǝ bǝwtǝ kpe ka ha hiɗu bǝwtǝ kpe ka mwakɨn bǝetǝ kpe ka fwat bǝwtǝ kpe ka tuf bǝwtǝ kpe ka tukǝltaka bǝwtǝ kpe ka tukǝlukpe bǝwtǝ kpe ka fwafwat bǝwtǝ kpe ka dombidǝ bǝwtǝ mwakɨn bǝwtǝ mwakɨn ka hiɗǝ bǝwtǝ mwakɨn ka kpe bǝwtǝ mwakɨn ka mwakɨn bǝwtǝ mwakɨn ka fwat bǝwtǝ mwakɨn ka tuf bǝwtǝ mwakɨn ka tukǝltaka bǝwtǝ mwakɨn ka tukǝlukpe bǝwtǝ mwakɨn ka fwafwat bǝwtǝ mwakɨn ka domɓidǝ bǝwto fwat bǝwtǝ fwat ka hiɗǝ bǝwtǝ fwat ka kpe bǝwtǝ fwat ka mwakɨn bǝwtǝ fwat ka fwat bǝwtǝ fwat ka tuf bǝwtǝ fwat ka tukǝltaka bǝwtǝ fwat ka tukǝlukpe bǝwtǝ fwat ka fwafwat bǝwtǝ fwat ka dombidǝ bǝwtǝ tuf bǝwtǝ tuf ka hiɗǝ bǝwtǝ tuf ka kpe bǝwtǝ tuf ka mwakɨn bǝwtǝ tuf Bǝwtǝ tuf ka tuf bǝwtǝ tuf ka tukǝltaka bǝwtǝ tuf ka tukǝlukpe bǝwtǝ tuf ka fwafwat bǝwtǝ tuf ka dombidǝ bǝwtǝ tukǝltaka bǝwtǝ tukǝltaka ka hiɗǝ bǝwtǝ tukǝltaka ka kpe bǝwtǝ tukǝltaka ka mwakɨn bǝwtǝ tukǝltaka ka fwat bǝwtǝ tukǝltaka ka tuf bǝwtǝ tukǝltaka ka tukǝltaka bǝwtǝ tukǝltaka ka tukǝlukpe bǝwtǝ tukǝltaka ka fwafwat bǝwtǝ tukǝltaka ka dombidǝ bǝwtǝ tukǝlukpe bǝwtǝ tukǝlukpe ka hiɗǝ bǝwtǝ tukǝlukpe ka kpe bǝwtǝ tukǝlukpe ka mwakɨn bǝwtǝ tukǝlukpe ka fwat bǝwtǝ tukǝlukpeka ka tuf bǝwtǝ tukǝlukpe katukǝltaka bǝwtǝ tukǝlukpe ka tukǝlukpe bǝwtǝ tukǝlukpe ka fwafwat bǝwtǝ tukǝlukpe ka dombidǝ bǝwtǝ fwafwat bǝwtǝ fwafwat ka hiɗǝ bǝwtǝ fwafwat ka kpe bǝwtǝ fwafwat ka mwakɨn bǝwtǝ fwafwat ka fwat bǝwtǝ fwafwat ka tuf bǝwtǝ fwafwat ka tukǝltaka bǝwtǝ fwafwat tukǝlukpe bǝwtǝ fwafwat fwafwat bǝwtǝ fwafwat ka dombidǝ bǝwtǝ dombidǝ bǝwtǝ dombidǝ ka hiɗǝ bǝwtǝ dombidǝ ka kpe bǝwtǝ dombidǝ ka mwakɨn bǝwtǝ dombidǝ ka fwat bǝwtǝ dombidǝ ka tuf bǝwtǝ dombidǝ ka tukǝltaka bǝwtǝ dombidǝ tukǝlukpe bǝwtǝ dombidǝ ka fwafwat bǝwtǝ dombidǝ ka dombiɗǝ haru hiɗǝ Haru hiɗǝ ka hiɗǝ haru hiɗǝ ka kpe haru hiɗǝ ka mwakɨn haru kpe ka kpe haru kpe ka mwakɨn haru kpe ka fwat haru kpe ka tuf haru kpe ka tukǝltaka haru kpe ka tǝkǝlukpe haru kpe ka fwafwat haru kpe ka dombidǝ haru kpe ka bǝw haru hiɗǝ ka bǝwtǝ hiɗǝ haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ ka mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtǝ ka tukltaka haru hiɗǝ ka bǝwtǝ tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ ka dombidǝ haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka hiɗǝ haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka kpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka fwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ kpe ka dombidǝ haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn ka hiɗǝ haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn ka kpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn Mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn ka fwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn ka tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ mwakɨn ka dombido haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka hiɗǝ haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka kpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka fwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat katuf haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka dombidǝ haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka tukolokpe haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtǝ fwat ka dombido haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka hiɗo haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka kpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka fwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tuf ka dombidǝ haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka Haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka ka hiɗo haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka ka kpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka ka mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka a fwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka ka tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝltaka ka dombidǝ haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka hiɗo haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka kpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka fwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ tukǝlukpe ka dombido haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat ka hiɗo haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat ka kpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat ka mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat ka fwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ fwafwat ka dombidǝ haru hiɗǝ Ka bǝwtɨ dombidǝ haru hiɗǝ ka bǝwtɨ dombidǝ ka kpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ dombidǝ ka mwakɨn haru hiɗǝ ka bǝwtɨ dombidǝ ka fwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ dombidǝ ka tuf haru hiɗǝ ka bǝwtɨ dombidǝ ka tukǝltaka haru hiɗǝ ka bǝwtɨ dombidǝ ka tukǝlukpe haru hiɗǝ ka bǝwtɨ dombidǝ ka fwafwat haru hiɗǝ ka bǝwtɨ dombidǝ ka dombido haru hiɗǝ haru kpe haru kpe ka hiɗo haru kpe ka mwakɨn haru kpe ka fwat harukpe ka tuf haru kpe ka tukǝltaka haru kpe ka tukǝlukpe haru kpe ka fwafwat haru kpe ka dombidǝ haru kpe ka bǝw haru kpe ka bǝwtǝ hiɗo haru kpe ka bǝwtǝ kpe haru kpe ka bǝwtǝ mwakɨn haru kpe ka bǝwtǝ ka fwat haru kpe ka bǝwtǝ ka tuf haru kpe ka bǝwtǝ tukǝltaka haru kpe ka bǝwtǝ ka tukǝlukpe haru kpe ka bǝwtǝ fwafwat haru kpe ka bǝwtǝ Ka dombidǝ haru kpe ka bǝwtɨ kpe haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka hiɗo haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka kpe haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka makɨn haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka fwat haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka tuf haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka tukǝltaka haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka tukǝlukpe haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka fwafwat haru kpe ka bǝwtɨ kpe ka dombidǝ haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka hiɗo haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka kpe haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka mwakɨn haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka fwat haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka tuf haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka tukǝltaka haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka tukǝlukpe haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka fwafwat haru kpe ka bǝwtɨ mwakɨn ka dombidǝ haru kpe ka bǝwtɨ fwat